عدد الخطوات اللي نمشيها في النهار ما هيش حجة ثابتة أما في الأغلب نوصل نعمل ألفين خطوة ثلاث آلاف خطوة في النهار نجم نوصلها ساعات نوصل حتى عشره ألاف خطوة وساعة زادة أقل بيسر أما في الأغلب دي ما فات المعدل بتاع ثلاث آلاف خطوة موجودين حاصلين أنه نحاول على الأقل يكونوا موجودين.